زما د خوښې زیږد کلیزه باید ساده وي. زه به د کورنۍ او نږدې دوستانو سره ولمانځم. کیک، لږ خواږه، او یو څو یادګاري عکسونه به وي. هیله لرم چې دا ورځ له خوشحالۍ او مینې ډکه وي. تر ټولو مهمه دا ده چې ځان خاص احساس کړم.